أحب الأطعمة البسيطة يعني مثل خبز مع زيت الزيتون سهل ولذيذ <hesitation> أو مكرونة بالزبدة والثوم سريعة وسهلة <hesitation> أو مثلا الحمص مع خبز البيتزا الخفيف اللذيذ، والأرز مثلا مع الخظار بسيط ومغذي، يمكن تظيفين بعد لهم بهارات عشان تحسنين الطعم، فكل الأطباج يعني سهلة التحضير، وتجدرين تضربين عصفورين بحجر واحد، طعم جيد والفائدة.